Nimbaza nogwe ari haduuka nimugamba anganyire ebintu kubiihayo mumadaara, nimugamba <hesitation> esente nzeberweeyo muka, beitu abinteere harubaju, ntahe ngaruke mureetere sente